كوب قهوة، طريقة التحضير غلي الماء، اغلي كمية مناسبة من الماء في غلاية او قدر، اضافة معلقتين من القهوة مسل الة القهوة الفرنش برس، صب الماء ثم تنتظر خمس دقائق، ثم اذا كنت تستخدم قهوة مطحونة قم بتصفية القهوة باستخدام مصفى او عن طريق الة القهوة، ثم اضافة السكر، واستمتع باحلى كوب قهوة.